Jaeta supe kirai, emae je se oikomegua se segrifo aipota tei atu sembori, depuere ra ya sembori esa jeta yaema oyemombuka i, ndepuere ra se yaja sembori jokope reñono kavi seve eh ipuere vaera, aniara ma i jekuaeño oyemombuka oi ndepuere sembori no